Mu week nkira kurya mubicweeka ebi ebibakucumbiramu, ndaayo emirundi esatu muburi lunaku, hati aho obu nkuba mbigaisire, mu week nimba ndiiremu emirundi musanju. Nkira kuryaayo ebinyeebwa nebitooke, nkira kuryaayo omuceeri ogusiikire, nkira kuryaayo enyama nebitooke ebinyigire, obumu ndyaayo akaro nekyenyanja nibyo nkira kurya mu week